أكلتي المفضلة الفراخ اللي في الفرن. بنجيب الفراخ وبعدين ننضفها مليح بالميا والخل ونتبلها بتوابل الفراخ والملح والفلفل الإسود والبصل ونسيبها في التتبيلة شوية حلوين وبعدين نرصها في الصينية ونحطها طبعا بالبصل والخلطة بتاعتها ونزود عصير طماطم ونسيبها في الفرن لغاية ما تستوي.